Namo arufo eni kia arufo pepemi amo kia pajireri tefo aha mi maha hondate namo simba akari be maha amo angato simba <hesitation> maha hondate simba akari be ore namo pajena isoko eto kakara pajena ami ta joi amo arufo eni pajire umbae tefo arufo pisara avo te ue avo akari eto avo ke pajena ami ta joi ai avo akari be nau da avo namo pajena da akari be da amai amo asasa eni te kainte mihi rae jamo - jamo te akari mihe pajena ari wasiri eni te kainte namo kia ai mihe pajena

Nau era namo hena evi rai ji ami ko te amo angato ie ve jimba ue oi puto puvuto hako nango ta iji emai ija ie ve tafa avo hako nango meni undi te mi hako ie ve avo simba ue nango ta ie ve ami eha mo iji eha kito ke kanana enda kanana anga be ehe kito avo nango ta ie ve ami umbuto pambuto hito ombuto agena embo ta donda gamo donda avo tefue toto indi ue avo mihe papaji kure puvuto hako nango ta meni undi ga anga ue meni simba ore meni papaji kuro re mihe ra evi ra avo ra angato miho ra eto iji ami ko te namo pajena ami ta jo ai amo hanana ga pajena namo ona araga jo be ie kanana enda kanana degi mihe mirae ama re

Orere to afija ta jafe ta inderi be avo indiue avo ehena iji ami kote amo namo meni kakara namo korombari degi gaiha eha gamo donda akari agena embo ta indi fue hanana ga ora angato aira iji keri ta hanana ehena amo hanana amo keri eni eto iji eha ta hanana eha erora ami ta hanana amo keri eni iji keri ta amo nango kakara nango dona koro avo umbari amo nango hena amo gaiha ena be amo tefo mahana tofo ta ivo ami degato eto iji tofo ta ami o umbuto fue avo taufa ta gamo donda avo noha ue aha ta jogue ami eto jogue avo indiue avo kena ra te eha emi avo meni nango ta joi puvera emo iji eha te emo. Donda koro amo pete meni pete ami te pere amo iji eha. ke eha amboto ie ve maute be amboto ie ve ami umboto pambuto umbuto ufue avo meni eha papaji kuro ra amo ami umbuto ufue ie ve ami ombuto fue avo meni pete koro be koro te ue avo agena embo ta gamo donda avo fue indie ue oro avo ko na iji kiri ta namo paje na ami ungo te mane kito avo ore kogue avo avo ra no ivo mi ie ve avo umbuto pambuto hito ombuto avo koro re umbuto agena embo ta gamo donda emo re umbuto inde ova anga iea avo kogue avo mihe na